Nandive ndó nachive nduganrí nduju nachino iha niñonra nguen jun, ujun ken ujun ndunguu un chien ajo ña'a, cebolla chin anrague nadian nguenuu ku kua ña'a yen chinia chénda nduguu yap'a nde kuii kui tevichanyé tukuechí yatukué he hi ñatén ña'a tukue ni'i nianrangue ndua kavaian nguen ien nduguu un unu yunonra guen en ndikoña ken nguu iha chanrá keduu ajo ña'a ké cebolla kenduu uun niun anrandio kukava'a ñangue kua nduju kaye.